أحسن حاجة الواحد يعملها لو واجه حاجة صعبة إن هوه يهدا عشان يعرف يفكر كويس وياخد قرارات صح ويلجأ لربنا برضه ويطلب منه يرفع عنه ال <hesitation> البلاء وكدا وممكن يستشير أصدقاؤه القريبين اللي أما يحبوه يعني وياخدو رأيه ويطلب مساعدتهم.